Araivi pe ko se jaeño ma jaeva jaeko se taja taguaguata kuarupiño vae vae misi aja ye aekaye ipuere vaera amaere aru vaera yepea aesa ye yepea aruta, jaema jukurai se aja jokua ara aeyave aja